افضل انى اجري مكالمة هاتفية بدلا من ارسال رسالة نصية لأن اني اي- من النوع الي رايدة ايي- اخلص من الشغلة بأسرع وقت ممكن ف اي- اشوف انو رسالة العفوا- المكالمة الهاتفية هي راح تخليني انو اني افهم ال اي- الهدف من المكالمة و ايضا احاول اي- انو اشوفلها حل وو اي- اخلص من المشكلة.